Handu nii hairi nikaichwa nikavona vecha. Hendinietheia vinyamuhu, viha vughonu vughonu hangire handu hachiia Dongodo piki. Dongondo piki ni handu hachimbwambie henda inihema. Kwahema kindo kicha, highire hewa njicha hekaghu. Henaicho ukaghenda kukaa kauko kindokichaa kwarekwa kuvonaaa, uvona mpho eve, ipho ibutu pho mkisha, kwa vona mpaka ipho kenya, henaicho wandu wakinavende kaitho kindo ficha. Maana kuvona findo fichaa, kuvonaa mpaka kilimanjaro kuevona. Henaicho Dongodo piki nihandu leghenjie iha vughonu nikavona nihandu hecha heghire. Hali ya hewa njicha, hengire mkitamcha hukakwea nakwi ghorofa ukavona handu hachaikela ukavona kwairima ivona vandu vikimtoethinyi pho pho mriti hai ghorofa kavo, gheruke kawikia hala hanghire hali ya hewa njicha. Na hambue kwilengendie nighendie kwia Amboni Tanga. Amboni Tanga naho necha kwia na mapango. Kwenenda uroo wakwo mwofie ndengigwereria mapango ukwie na wake tofauti hengile findo vya kale fingi. Kwavona vandu velechi kaa kala weingia pho malomi vafume. Korandu vandu valichikorera pho naicho ni phindo phingi hengiree tonge njicha. Na Dongodo na ipho Amboni ni handu lethiniteghere nikavona ni necha nubadilisha na kunavindo vicha.